ମାଲେଶିଯା ସାଂସ୍କୃତି ଵିଶଯରେ କିଛୀ କହୀ ପାରେବେ କୀ ହୈଂସା। ମାଲେଶିଯା ରହ ସାଂସ୍କୃତି ଏକ ବହୁ ଜାତିଯା ଏବଂ ବୀବିଧ ଜାତି ରହ ମିଷ୍ଚନ ଅଟେ। ଇଥୀ ମାଲେଶିଯା ଚାଇନୀଜ, ଏଂଡିଯନ ଏବଂ ସ୍ଥାନିଯ ଜୁନଜାତି ଏକାକୀ ବସୀ ଅନିକ ଧରନ ଔର ଖାର୍ପ୍ଯା ପୋସା କା ଏବଂ ଉଟ୍ସଵ ଅନୁସ୍ଟାନ କରନତୀ।